Mkap ah le ufur efie kelkie-kettle- okelo, but le-uchu, ah agba aghal-gbal-gbal, goal nkap agbagbal aretor alveluch nyiny leh wunyam, enye agbalo le mpuch mkem, bom eben be mal sena moro le mpuch mkem bey malo arch wie beh piel piel nkam aha, but evil le benten abey oma maa ochume oborie boro Wufurr ofah ah mah lebal kelue, ahalolnten ehh ornekie ma buong keys Koma teh teh, oh tenter odgang schule letor. Echie pre lebuyam Chun ewa letor, le-mpich ameki, impress areyi eyor mpieth eyi mom estrier emalo spiah, mpich oque okekel ebur tse tse tse leh unyiam ehbua ebu be kuo chie ehh kie neh nah kie upreten uyam uchu, le-nyom uch enzie chine wingbalo the the uyam abua tse tse tse enyie arie. Emamal.,